कुत्ता थें रोजाना कितना कसरत की आवश्यकता च, यू विकी उम्र, नस्ल और स्वास्थ्य पर निर्भर करदू। आमतौर पर कुत्तों थें रोजाना तीस मिनट से दो घंटा तक कसरत करायीं चैन्दी। हालांकि कुछ कुत्ता ये से कम समय तक कसरत करिक भी ठीक रन्दीन। जबकि कुछ कुत्तों थें कई घंटा तक व्यायाम करना की जरूरत होंदी। पिल्लों थें वयस्कों की तुलना मा अधिक ऊर्जा की जरूरत होंदी। और ऊँ थें थोड़ा थोड़ा अंतराल पर व्यायाम करायूँ चैन्दु।